هنجيب سندوتش كده في العيش المقطع نصين وبعدين نجيب الجبنة الرومي ونحط العيش الجبنة الرومي جوة العيش ونرش عليها شوية شطة وبعدها ندخلها الفرن هتسيح الجبنة الرومي وهتبقى مشططة والعيش نفسه هيبقى مقرمش وطعمه حلو قوي دي احلى واسهل نعمل بها سندوتش.